Der lañ koy ràbbee. Der lañ koy fóotee. Sabar der lan koy footee. Dangay weer der bi bam wow nga fóotee ko ndënd bi <hesitation> fekk gas nga fiŋ koy muur, soo dóoree day hëw, day hëw. Soo dóoree sabar gi day day yëngatu bu baax nga xam ne lii sabar la ndax moo gën a saawu. Sabar moo gën a, sabar moo ëpp yëngatu. Tama <hesitation> lu ndaw la daŋ koy boqu muy ndoŋ ndoŋi. Bokkut ak sabar ni ñuy, bokkuñ nu ñuñ nu ñuy yëngatoo. Bokkut ak bële sax, bokkuñ ni ñuy yëngatoo. Ni ñuy dóoree du benn. Sabar moo leen hëpp ritm.